Fanabeaza zao ley ilaina raha amin'ny Malagasy, amin'ny maha-olombelo koa <hesitation> raha tsy beazy mo zany ny hajà kely lasa manaonao foana, manao ze raha tsy tokony fatao, lasa <hesitation> mifamono zany ny olombelo samy olombelo e, nefa tsy tokony hifanaratsy hifanenjika ny antsika Malagasy